<noise> Fikafika na fomba fanova tonotono legume io, io raha mora avao o. Alanao legume iny, i baka ambazary eny iny, alanao apetanao ambony afo eo; afo iny aminio somary fa nahinay lafiky avao na misy vy eo zay na misy raha hafa mitoha azy mba tsy hirefotsy leguma ataonao eo iny. Lafa misy toha- toh- tohany amizay afo iny, apetanao ambony eo avao legume iny la avalibaliky nao la masaky iny la holiranao amizay i lafa ho haninao. Zay avo mora.